yeri i toru belema tein alali ani, wa nyana bo be fie bo saki te be alali, ani yeri i torubele ma tein ye; an saki me i aminapa, ikiapu, i ere-apu kwra kwra bo bro te saki bo, inim gba tan-a ama bo sra ba te o jumo jumo ereba te bio bele ba dereku ba, i owu gbein ba, o ari na mangi na kro na ba, i toru bele a mie ba te omna ereba, iyeriso pakai mu tomi diki-a, <hesitation> i mu ala menji birie-e, <hesitation> i mu ala menji biri-e, o tei tei saki a, ye go-go-e torubele ma te <hesitation> i na kpeki apu go-go-e o bio bele, iyea yeriso memgba ikiabo erite, i mbra erite, <hesitation> o menji-a, o wai so-a o pakai, o so, o fie, arisun sor, omni oboko ba-e, obori ba-e, nambulo ba-e, ofi fi te saki saki kroai, yeri ani tamuno fi bo saki be alali me ke i bele ye; ani lalime, ani bio toru bele ba ka mo. I arisun fia bebe, i-iwari fia bebe, <hesitation> ene me la kma, i wo kwra me bo wa mie so kma, i mie fiafia ene me bo i mu tamuno wai me boi mu te ke te bo kma, iwari wari menji nwenii inyo taba, i menji-a bra i ye fiei, igbiki ke i pra-pu i pra-a <hesitation> i mu kma <hesitation> ini oboko na ma pi anga, i pi ba, <hesitation> inambulo pi anga i pi ba, i ru bue, o bue, o sikia, ofaria, kruru ofori an saki me, biogbon si so-ofori, i eri ya-go-go-e i torubelena, i bro kma tomi tomi, ibi kappa se sua kma, i okro suaba te, i sibi me so i mu ani oki oki te ani pari faan wer te iria bio i mie fom paka i wer te i bu me toru bete me na fie faa; ye ri ani ke i bele ye-o, ani bele la mamini i bele te ke jen nengimi, ani toru bele go-go-e i bele tein ye; tamuno fie bo saki wer be ala li me; ani yeri i bele tein ye.